أنا بفضل تكون عندي القدرا باش نتحكم في النار, على إني نتحكم فالما, خاطر كيش تتحكم في النار, سي كباش تتمنع بارشا حاجات, أنا بالنسبا لي الخطر الأكثر خطر, هوا النار على الماء, <hesitation> كي- كيتتحكم في النار, سي كم نعط برشا حاجات, والما مهوش حاجا تقول هيك اللي معناها, بون شيما الحرب.